וויזוי כ'וואלט אויפגעטוישט די געלט ווען איך קום אן צו א פלאץ- <hesitation> צו א נייע פלאץ וואו כ'בין נאך קיינמאל נישט געווען. כ'וואלט אנגעקומען- אדער אסאך מאל אין די ערפארט זענען דא <hesitation> פלעצער וואו מ'קען אויפטוישן געלט, אדער וואלט איך געפארן צו א פלאץ וואו מ'קען אויפטוישן געלט, און דארטן וואלט איך אויפגעטוישט די געלט פאר די ריכטיגע צאל.